Pi mia la megghiu cosa di fari pi cuminciari la jurnata è pigghiàrimi un beddu cafè, ma prima di lu cafè sugnu abituatu a maciàrimi na quattrina di viscotta 'n menzu a lu latti. Cu lu cafè cunchiuru stu mumentu chi pi mia è chiddu chiù beddu di tutta la jurnata, un mumentu chi passu nsèmmula a me mugghieri, facci cu facci. Dopu cumincia la cursa pi jirininni a travagghiari.